اننا نكون مع لوحدي على الجزيرة عادي واننا نكون مع عدوي الادود ممكن العلاقة ما بيننا تبقى اش احسن حاجة بس نتواصل لحل عشان احنا الاتنين في نفس المركب سوا محتاجين ننقظ فأظن هبقى مع عدوي الادود عادي يعني دي شي مشكلة اخلي ئريب مني ونبقى صحاب كمان